المعتقد اللي مهم لي هو قيمة الإحترام المتبادل، يعني أعتقد إنه مهما إختلف الآراء، أو الثقافات الإحترام هو الأساس في أي علاقة، إذا تعلمنا نحترم بعظ نقدر نتفاهم، ونتعاون بشكل أفظل ،وهذا يساعد في بناء مجتمع صحي، ومتماسك.